Atsiwan ayama kofatabbusahu wanki koatilpu kosirim ko weham wanki dai to midai mimarya rahonima lokaci bamidafa can diyamma fakwa tabbusahuka fiyadona wubuhi didakakau diza fabizakauyi kokuma aber diyaudizafabizakaoyi to kwabura yinsika famarsu lapiyewati kaji gai inaburintlin wanki tinda yake tlanihi ko waineki innairin nusi aruhahau tijacasi ko mainakameki fiyaara tlinairinnatlin joyi amma midai bamimarau mibanu voshin simkwatabbususi atilpuka kowahan wanki ko kwaranki to didona wubuki dihacahu awubuhi ko diciyabel dihacahu abel innaburin tlin wanki kolnnine anihitija casi kowene ki. To mundai dosinaki tuwan kajika yawa tindaya ke sudagabaya jibusu aadin sumkwata bususika dibaiya kanha bavogwaki akanhamal vujika tojiharninaki <noise> emiye marayamuma mida bamaasi pitidadimaaniki ayika gyara gyara lokoci baduwa asibiti moyu anihaho nima tida voshi innatsaki akatabbussahuka ditafatu sudeyan jikau mundaido amibamunesinaka jika.